Ta ba unn 'ngo xukua ni nitaj si rumin xuj kihiaj sun xuj ni kiri' xuj xa mánj, rumin xukua ro' ni sani nitaj si rumin yukua ta mánj si aché xuj nano' xuj xa xuj, nun ni'ín' si man nun ni'ín' un si huin ache ni nano' ni hiako 'hia ni sisi kini'ín' un si huin si 'hia ba nunj huin 'ngo rasun nana'huij, ta nikinj ta nikinj rukú raj ni nihia' nin' ruhua ruhuaj sisi kahiu 'ngo rasun nga aché' hiako', ni kinihio' un si huin si 'hiaj xuj ni kahiu toj taru chra si toj taru rachrúnj kahiu kihio', ni nihia' rá xuj ni nahuin hiu' xuj ni anikaj xuj ni nara' sa' xuj ruhua tukuáj xuj ni kiri' xa xuj, ni nitaj si rumin xuj ni rumin' toj ta rumin xukua taj kato' ni rumin' xuj ro' sani sé si rumin xuj 'hiaj sun xuj ta ri' xuj xa xuj, taj si lí hua xuj taj si nun ni'in xuj 'ngo si ki'hiaj xuj ni kiri' xuj xa xuj ro' ni'in xuj, sani ma'anj xuj ni ni'in xuj 'ngo rasun 'hiaj sun xuj ta ni ri' xuj xa xuj man xuj xiñán xuj, ta ro' 'hio' taj run' anin ro' ta ba 'ngo si kihio' ni kiri' xo' hiaj ro' ta'nga ta 'hiaj xukua niki ta, ni 'hiaj sunj ni ri'ij ni xa ni nara sa'aj toto' nunj ba rasun ta nne ta nne rukú ra kaniki ba naanj ruhua tukuaj, ta ni nara' sa'a ni kiri'ij xaj áj.